Aipotaesa mopetɨ mbaravɨkɨ ikavigue seveguara, jukurai amogana misi vaera seyeɨpe, jare moeti mbaravɨkɨ se puere vaera amborɨ sërëtärareta, amborɨ sërëtä, jare jukuraivi aiporu yanderu tumpape, jare mbaravɨkɨ ikavigue tou se jukurai ame vaera yomborɨ opaetevape